Niasa mafy anao tato ato an, ino ma lahy tsikane? Aha, zah koa zany de magnadina foana fa rariny mi hiasana fiainagna mafy be zao ma lay mbaka anao sy hiezaka mafy. Hagnano asa mafy hagnasara fiainagna fa anahy raha fagnontaniagna diso.